في اكل كتير انا بستمتع بيه زي مثلا البيض المقلي ودي وجبة سريعة ولذيذة وفي نفس الوقت فيها روتين ومغزية ممكن جبنة بطماطم ممكن الزبادي لما يتحط عليها عسل او فاكهة شوربة العدس بتكون جميلة جدا في الشتا وطبعا البطاطس المقلية لما نحط عليها كاتشب تبقى جميلة جدا.